أول حاجة بعرفهم على الجوامع الكبيرة في منطجتي أو في مدينتي، طبعا هذا الجوامع أو المساجد معالم دينية تاريخية يجصدها الزوار دائما خاصة لو كانوا مسلمين، ثم أخذهم أ إلى مثلا حدائق عامة أو-أو حدائق حيوانات إذا كانت متاحة في هذا البلد، أو لو متنزه وطني أو شيء لأن هذا يعطي يضفي مثلا آآ فكر أنه هذه المدينة مدينة متطورة فيها متنزهات فيها رفاهية في العيش.